एका टोपात गरम तेल करून चिरलेलो कांदों दोन ते तीन मिन्टां शिजवप। तातुत चिरलेले गाझर, बटाट, आनी मिक्स भाजी घालची, आनी पाच मिन्टां शिजवचें। उडाक घालून उखळपाक दावारप मगीर वीस ते तीस मिन्टां उखळपाचे। मिट, मिर्यो, आनी जडिबुटीं घालप।